. Lɔndɔ́. Fɛ́la. Sakpaa. Naaní. Soou. Soŋlɔndɔ́. Soŋfɛ́lá. Soŋsakpaa. Sɔŋ náani. Taŋ. Taŋ lɔndɔ́. Taŋ fɛ́la. Taŋ sakpá. Taŋ naani. Taŋ soou. Taŋ sɔŋlɔndɔ́. Taŋ sɔŋ fɛ́la. Taŋ sɔŋ sakpá. Taŋ sɔŋ naani. Mɔbande